Niŋ i ko siisee ka a maario suutee le, siisee ka a mario suutee le. Niŋ i lafita i la siisee ye i suutee, a be i suutee la le. siisee doolu bi jee i buka i maario suutee de. Bari siisee doolu jee wolu ka a maario suutee. siisee la a maario suutee, a ka suŋ a maario le la. i ye siisee bula, somondaa woo somondaa. niŋ ite funtita, afanaŋ funtita, i ye feŋ soto i be miŋ dii la a la, a ka a domo, i ye i la siisee ke wo ňaama pandaw ini someeni, doo someeni, someeni fula, lookuŋ kiliŋ, lookuŋ fula, i ka wo ke a la. a ka naa ka a domo, lookuŋ sabanjaŋo, niŋ fanoo keta niŋ a ye a tara ate wulita ite ňaa, i be a tara looriw wo dulaa i ka a dii a la daamiw, fo a maŋ i suutee. I ye a loŋ wo mu suutee le ti; iyoo, moo ka siisee fanaŋ bula le, a daa te a la kuu to. Niŋ a funtita reki, puru ate wula kono fenkoo reki loŋ, wula kono kunoo loŋ. Siisee la a maario suutee, a maario la dahaa bi jee le, siisee la konofaa le ka a tara jee, bari a maario buka bataa. Saayiŋ saayiŋ bii, i lafita i la siisee muta la, miŋ ka i suutee, ite bori la wo nooma. Wo le ye a tinna moolu ka soŋ i la siisee i ye i suutee. Siisee la moo suutee mu daloo le ti. Hani ňiŋ beeyaŋ doolu, beeyaŋolu bi jee le minnu ka i maario suutee. Beeyaŋolu bi jee minnu ka i maario suutee. se komi ninsoo, <hesitation> baa, bee, i ye baa bula, walla i ye saajio bula. Niŋ i lafita faŋ i la beeyaŋ buloo la. niŋ saajio bula. baa, waala saajio. i ooroo le soto la wulaaroo koolaa. ooroo miŋ niŋ itelu naata muruu suo kono, i ka feŋ bondi i ka a dii i la, i ka a domo, i ye dali wo ooroo domoroo la, niŋ i dalita wo ooroo domoroo la reki. hani i funtita niŋ wo ooroo ye i tara banta. i ka naa le, buka janfa ňoo la, i se a je duŋ, i ye i dundoo ňaa soto noo, a se a si tanka ňiŋ ma ka taa ka i ňiniŋ naŋ, ka i rasanbilee ka i naati. Niŋ i ye wo ooroo i ye wo muta i ye reki, i be a je la wo ooroo, i ka naa le. I ka naa le i ye duŋ. I be domorindiŋ ke la i ye aniŋ ňanbi faloolu loŋ walla nenemuna fatoolu ka wolu bee fayi kankaraŋo kaŋ teŋ. I se a je niŋ i naata wuraaroo. i dantaŋ taa, i ye a katiŋ katiŋ, i ye a buruburu i ye, i si tara wo domoo la jee; moo moo kiliŋ muŋ diyaamu itelu ye, wo ka a tinna le wo domoo, itelu fanaŋ ka wo ňoŋ saawaŋ naŋ ne. Hani ite maŋ naa, ite maŋ paree foloo, niŋ i naata, i be loo la wo dulaa i ka ke i ye daamiŋ to. Niŋ i ye i hakkiloo bulandi, i ka kuma. A si ke noo i fanaŋ ka a maario suutee le. Nŋa doo je, a la siisselu, niŋ a wulita. i ye a loŋ siiseelu le foloo ka wuli. Niŋ a wilita. a la bundaa la. ate keendiŋo la bundaa yeloo, a ka siiseelu le je, bundaa la. A siiseelu ňori, siiseelu ye loo kuŋ a ye a ňaa tiliŋ a la haa. Nko wo ka wo suutee le. Nŋa wo loŋ siisee la a maario suutee la. Siisee ka a maario suutee le.